חאול תחלוק רוטין קבל אלנעאס כתאב, אטאי באלעשאב ו לא חמאם סחון, נקעז אלדו אלעזראק מן אלטלפון ו בדעליה שעה קבל אלנעאס, אלחדרה חסחה tkun סאקתא ומזלמה תפעדי אלקאפין בדעל אלעצר מא תתעשאש תקיל, דר תמארין תנפאס חפיפה חלילי עקלכ יספה ומא תפקראש בזאף פמשאכילכ ראח אלנעאס מחתאג רחא דח'ליה, כל נהר תולי תולף אלנעאס בסטוחה.